Oïmetako anoi mboromboete, jare aikuaukatako se ambaavɨ va, jare ïñiro vaera seve, se ko añeñonota tekope, jaeramo se äeni aiporu vaera supe ïñiro vaera seve